Mi vardu pa la moda, a m'pias pa propi cer büté d'roba, vestiti ch'a sìu dë 'na coza o l'auta, cuandi vadu ën üfisi bütu d'roba ën po carin-a e ënvece cuandi stagu a ca bütu d'roba pi comoda e vardu pa la moda, l'ünica coza ch'a sìa comuda ecco